Pues ñuꞌ néé xīni ñú ñutu xáa vi ñutu xuxi vi ñutu dɨvɨ nakaꞌan ña cikutáꞌvi vi ñutu dɨvɨ ñutu tuníi já vi ñutu nákaꞌan ña tɨ xentú nakaꞌan ña dávā vi ñutu nakaꞌan ña ñutu ne ini ngantíxi a neédvɨ kuii xeꞌe viꞌi ngō vi ñu tu ne īdɨvɨ io ñutu tɨkiꞌó ne nkn ñatuxáa tūón a ne kkuchi ngō ne toko ña kóꞌo o núꞌu vā vi tsí nga neé ñini thí ná vi kane sini u ñutu ne nakaꞌan ña ñutu iō kueté kaꞌnu dé ne ñutu nákaꞌan ñadɨvɨ neī itin en chí ne níngakastiicsin ngá vi porkē niña ña téꞌñú ni mete kó nuu ñūꞌu ne ña teꞌiu dávā vi tsí nga ne ñuuntɨhi nga ñutún sinī vi.